ཐ་དེ་ན་ནག་ཀི་ལབ་གོ་ནེ་དེ་ཆུ་ནང་དགུ་ཁན་བུ་དེ་ཁན་ཨིན་སེ་ན་དེ་ཆུ་ཀེ་དྦག་ར་དེ་གཅིག་ཨིན། དེ་དྦག་ར་དེ་ཆུ་ནང་ཁ་ཚའི་དགུ་སུ་སེ་ན་དེ་གཅིག་དེ་ཁོང་ཀི་གོང་པོ་རིང་ཀུ་དེ་ཀི་ཕ་ཐེ་ཨིན་ཐང་ཆུ་ནང་དགུ་བེ་གང་ཁོང་ཀི་ཀོམ་དེ་མ་ལ་ནིཀ་ཞའིན། དེ་ལེ་ཉི་པོ་དེ་དྦག་ར་ཁོང་ཀི་ཇུ་དེ་ལོ་ཇི་མང་བོ་མ་ཞེ་དེ་ཀི་ཕཱ་ཐེ་དྦག་ར་ལབ་ཁན་བུ་དེ་ཆུ་ནང་ཟམ་སྟོང་ཀེ་དགུ་ཤུ་ཞ་ཨིན།